أول شي جرب تفصل الراوتر من الكهرب لمدة دجيجة أو دجيجتين وبعدين وصله مرة ثانية إذا ما اشتغل شوف إذا لمبات الراوتر تشتغل بشكل طبيعي، إذا في لمبة ما تشتغل جرب تعيد تشغيل الجهاز اللي تستخدمه، أو تأكد من الأسلاك اللي داخلة في الراوتر، إذا بعده ما اشتغل جرب تتواصل مع شركة الإنترنت.